د تخمر پروسه. تخمر د بکتریا یا خمیرو یا مالډ په کارولو سره خواړه او مشروبات بدلیی ، پکې تغیر راوړي؛ ترڅو شکر پکې په ګازو یا الکولو باندې بدل کي، <hesitation> څې پدې پروسه کې ذایقه یې ښه کیږي او نوي یو جوړښت رامنځته کیې لکه مستې او همداراز هضم کې اکثران مرسته.